Gnatsaiko ao voalohany la mieritseritsy ny fanatena iaho oo da ny fahataterahany raha raiky iriko izay ohatsy hoe naniry hanajanaky iaho hananjanaky iaho amy tao toy la tateraky igny zay zany ny fanatena manategna iaho fa ho tateraky zay faniriako zay